Shonno - duyo diji ta furo rimbi ji minaju ta furo shadirshi ndang shatu baara kama sho-sho dok-dok ti fokju mwatu linna ta furoi ma kauko nrimbina dang tedon ijiju tayei ijii ma kalko ta balla minjirai njelon shibaju tayei ta pirani ndikitun wucina ndi watu patton ta foki shiba minjire fodi shi yamba yiikon shiju din gbudon ti pishirei kitun washina nin an laishu shinuma ma gbudoko yiiko shika dandang perani nong shinu.